Iaʻu e hoʻomākaukau ana i ka meaʻai i loko o ka lumi kuke hoʻohana wau i ka ʻōmole pepa he mea e pono ana ʻoe e hoʻoluliluli ai i loaʻa ka pepa iā ʻoe ma ka meaʻai. A no laila he aha kēlā nau pepa ʻaʻole wau maopopo ʻaʻole i loaʻa.